<hesitation> ama piñari ayallukunawan <hesitation> runakunaway, wakikunawan warmi <hesitation> churi <hesitation> churitakuanwan <hesitation> ima ama piñari kari warmi kawsay rikchay kanapak y llakikuna ama tiachun ha <hesitation> harkarinapi <hesitation> tukuykunami yanapana kanchik <hesitation> ama piñari imatak ka kari warmi richak kana kanamanta yaki yakichikkuna achaypi yuyaypi <hesitation> llakichina munaywan shuk mashik mana cashpaka <hesitation> tawka <hesitation> tawka mashikuna tukushpa kari warmi kawsayta mana alli rikuy ruraykunami <hesitation> ama shina llakichikkuna tiashkamanta tipos de vilenciaka ñukanchik aychata Llakichishkakuna kay llakikunata kanmi ñukanchik aychachu chucririshka, tullu pakirishka, mana kashpaka <hesitation> kiwirishpapish kiwirishkapish chaymanta mana, chaymanta nana rishkalla kana maypika <hesitation> wañuman chay llachishpa, chayachishkapish, kay llakichishka kunaka aycha jawallapi aycha ukupi kay tukunmi ñukanchik yuyayta <hesitation> llakichishkauna yaki llakichishkuna alli kuyay charikta charishkata mana pachapik pacha pakta paktachi tukunami yuyaypi mana alli cashkamanta kay tuku tukuychunka <hesitation> shukta shutakunami pay sumak yuyay sapa kashkata <hesitation> kamishpa, machachishpa, grinchikpa paypak yuyayta <hesitation> muspachishpa <hesitation> chin chikan chikanyachishpa llaki kawsalla kachun challachikuna chayachinkuna warmikanapi yakichishkuna ñukachik warmi warmikana kawsaypi <hesitation> mirarinapipish, miraninapipish manchachishpa rimashpa kamishpa ñuka mana nikuk nikukllapitak <hesitation> shuk kari japirishka <hesitation> challarishka kanami <hesitation> kullki charinapi llaki chinkuna shuk mashi warmi kari <hesitation> kushki kushkita chairnapi <hesitation> chakichina yuyaywan mana allikunata rrurashka rrullashpa <hesitation> llakichinami <hesitation> caykuna shina <hesitation> llan llankayta jarkata kullki charikta mana saki sakina wawa <hesitation> charsishkamanata mana kullkina kuna kashakta kushpa llakichinkuna <hesitation> chichukashpa rikuchinapi llakichinkuna jampirina wasipi llankak mashikuna chichu warmikunaman mana alli yanapay yanapayta kushpa paykuna <hesitation> ima shina ayllu llaktapi kawsaha kaw kasashaka kawsashkashina mana yanapay tiyakpi <hesitation> llakichika llakichishka tukuy tukunami <noise> kapak kamay kanapi llakichikuna shuk pushak llaktata ñawpaman apamukpi shuk mashi shinallatak tawka mashikuna tusgushpa, tukushpa <hesitation> wañukpi mana kakash kasushpa <hesitation> sillatak washalla mana alli nishpa llakinichami, rikuna rina alli kakapi <hesitation> rikuna alli kakapi kari warmi kawsaymanta llaki llakichikuna ñuka ñuka pakalla, ñuka pakalla kawsayta, ñuka mana munashka shina jarkashpa mana mana kashpaka llikapi churashpa tukuykunaman rikush rikuchishka llakish llakichinami Chaypaka ñuka llullu lluchulla cashka rikchasta rikata churashpa mana mana cashpa warmi cashkata kari cashkata rikuychik rikchakta churash churashpami ashkata llakichinkuna <hesitation> yuyari yuyarinki yuyarinki kay llakichinkunka ñukanchik wasi ukupi tiyay tukunmi shinallatak ñukunchik ayllu llaktapi yachana wasipi apunchikpak wasi wasipipish tiaykunami, <hesitation> <noise> ecudor mama llaktapika chunka warmikunamantaka sukta warmikunami paykunapak tukuy kawsaypi llakichsihpa kankuna warmi kashkamanta shinallatak <hesitation> Sesenta y cuatro por ciento runa runa warmikunami paykunapk tukuy kawsaypi llakikunata ash apashka kawsa kawsan kawsankuna kawsakuna tukuy ñukanchik mama llakta ukupi <hesitation> Chimborazo <hesitation> Chimborazopi provincia Chimborazopi cincuenta dos por ciento warmikunaí Chimborazo haa markapi llakikunata apankuna shinallatak cuarenta y ocho punto ocho por ciento Bolibar markapi, Chimborazo markapí treinta nueve por ciento warmikuna paypay kawsaymanta kawsaymata llakichikta lla llakichikta apankuna shinallatak treinta y seis por ciento Bolibar marcapi <hesitation> llakta llakipi kawsakush kawasakushkata yachay chayana shinalaltak kipa punlla may Llakiman chayay tukuykunapish ashtawanka ima shina kay llaki kawsayta chika chinkaka chinkapak imallay rruraykunata yachana, kikin mana alli kaspak kink kinkipak aychapi yuyaypi llakichish llakichashkapak cashpaka willa willanami kanki jarkayta kuk kuk wasikunaman kinkinpak ku kipipak ku kusata rikuy yu yuyarik kuna punllakuna ima shina payman kawsakunanki kasarashpash, tantarishkamanta, kuna ka yuyari shuktik kuna imata rrurashpa rimashpa kikinpak <hesitation> kawasaypi lla llakishka llakishishka kashkata yuyari kikinpak <hesitation> kusamanta llakichika ka kashkata ma manchay chakrishkata payman mana alli kashkata rrurankapak riksi riksikchayanki rrikuchik kunapi shutita churapay hummm llakipi kawsakushkata yachay chayachikwan riksiri may lla llakilla kawsaypi kawsaypi kashkata shinallatak kipak punllata may <hesitation> kari llakiman chayay tukyka tukuynata